छतरी के अलग अलग भाग होएल जैसे ओकर नाम हे कि पहला तो हैंडल जेन से ओला पकड़ते आऊ। ओकर बाद स्प्रिंग जेन से छतरी हर खुलते आऊ बंद होएल। आऊ छतरी भी अलग अलग प्रकार के आते एगो फोल्ड करे वाला जेन से ओला फोल्ड करते। एगो स्टेंड वाला जेमा ओला फोल्ड करे के जरूरत नो पड़े आऊ एगो गोल्फ छतरी आएल। जेकर ऊपर के कपड़ा ल कैनोपी बोलते जेमा अंदर के कपड़ा ल इनर कैनोपी आऊ बाहर के कपड़ा का आउटर कैनोपी बोलते।